गुरुवार म धर्म और आध्यात्मिकता क गहराई होलु। लोग यो दिन गुरु क <noise> सम्मान म पूजा करदु। गुरुवार म मंदिर जान और हल्दी या पीला रंग क कपड़ा पहनणा शुभ मणि जालु। म अक्सर यो दिन अपणा फ्यूचर प्लान्स क बारे म सोचदु।